खाना काछे वार्थ रंग वाल बनाओने बदले हेर मां कोश्मीरी लाल मिर्ची नाखें जोरक वारू स्थोडकु लगाड़ते इती कोलर वारू बने ने भाद-भादया कोलरों पांटा नाखें सोजाई दे इती वार्थ कोलर आवे ने नया-नया मोसाला जोशुकी, तेजपान, छबीला, लाल मिर्यों वार्थ कुटी नाखें इती कोलर वारू खानें समान में नाखें इती वारू रंग बने तेर ती खानें स्वाद अले आवे ने देखना में भी मज़ो आवे।